Yaah enyiih nyikuman laeng nyaku nyii pengalamangku kebiasaan nyaku saripe metetekel kukuma luar yah yabaleh kumaya mayang karna patel patekelangku dei kuman parua bengih dei kuman taan yang penting nyaku ketu ketuan sakou kumaluar bale kuri pe kawean tekel kata ketuan tiap bongi kutuanna jadi sebelum meparua bengih kumarengou maantea kumumuta mutare wiah wiah entetekelan yang penting aku <hesitation> enam tuju jam nyaku <hesitation> patekelangku <hesitation> pengalamangku bangun encocok wean nyaku jadi <hesitation> sabuat nyaku apa lagi <hesitation> sakita <hesitation> memerosou <hesitation> tamotetekel tea lat taedon <hesitation> kita tumekel <hesitation> Tea kuma parua bengi rior <hesitation> nuwak ta <hesitation> sapa itu <noise> bangun terus <hesitation> apa ngarana <hesitation> engkerta dei makurang karna <hesitation> ta tametetekel memang pas pengalampung pengalamangku kuk <hesitation> piraja metetekel <hesitation> enem tuju jam lumayan karna sako tumekel lumangkoi meparua bengi ka wo doan kori mo ike payang kong mengena ngena ngokan tumekel jadi esako mengena ngenang mepepayang entiro on jam usahakan tuju delapan tu enam tuju jam rior kawo doan komaya mayang tenaga bitu <hesitation> komo payang elogo kuma luar sedap kori mengena ngenang tumekel elaeng kali ko pengena ngenang tu awene kumenae mayang padaal koti mekel karna kotimekel lak jadi sabuat nyaku pengalamangku Enam tuju jam <hesitation> etoromo tumekel saperlu ebeweane injadwal memang jadwal namemang rior <hesitation> terjamin terjamin <hesitation> nuwak edi <hesitation> sapa ketermuri di tumurung dei <hesitation> eyah tetap tuana terus fit jadi <hesitation> pengalamangku tuanna.